Mombanà lafaoro ndraiky, lafaoro dia raha fagnanovana mofo fahafantarako ananjy, misy lafaoro gasy, hafanaina aminà saribaogna afobe miredareda, misy koa izy mandeha koragna, dia bitibitika foagna dia vita raha atao agnatiny akao, raha atoko aminazy sy voatery hoe mofo fa azo agnanovana hena koa atao akao.